أنا دلوقتي حاولت إن أنا أعمل المهمة اللي عندي فبدأت إن أنا <hesitation> أول حاجة أتظاهر إن أنا زيهم وأروح في الأماكن اللي هما بيروحوها وأبدأ إن أنا بشكل ما <hesitation> أتعرف على حد منهم فيدخلني في المنظمة الإجرامية دي بحيث إن الموضوع ميكونش بشكل مشبوه ، ده اللي أنا بحاول أعمله